Bu! Sonin una güena tupa d’ellinus: Alemaña, Ingalaterra, Lussemburgu, Paísis Baxus, Noruega, Suíça, Portugal, Jordaña, Egitu, Letuaña, Letoña, Estoña, Filandia, Marruecus, Andorra, Liechtenstein, Austria, Suecia, Ucrania, Bulgaria, Galis, Escocia, Ilranda, Francia, Mónacu, San Marinu, Eslovenia, Eslovaquía, Ungría, Croacia, Estaus Uníus,… ni me recuerdu de tous ellus, ai de vel.